Mi yeccaa e mo poolaaitali, mi yi'a mo usani, ɗum ustanam hooloore gimi ɗo, hooloore ɗo e nde wanna am, ɗum ustanam nde.